भात दाल...सबसे आसाम और सरल बणौंण व्हंद येते और मैं येते भौत चाव से खांदू। यो भौत पसंद चि अर येते भौत कम टाइम मां बणे सकदन। तन्नि अगर हम सुबेर उठ्यां छिन त मेते ऑमलेट बणौण सबसे अच्छू लगद, स्वो आसानी से भि बणि जंद और हम तेते टाइम बचै ते भि खे सकदन स्वाद ली ते। तन्नि अगर रात का खाणो की बात करोलू मैं, रात का खाणो मैं क्या करोलु कि अल्लू कु झोल बणे द्योंदू भौत जल्दी। ते दगड़ि फट्ट से द्वी रोट्टि खेन अर आराम से स्वाद के साथ सेहत भि।